في ظهر يوم من الأيام بدأت لعبة طفل انها تتكلم طبعا اهو استغربها في البدابة وخاف منها وكل العائلة خافت منها بس بعدين جافوا ان هي يعني يعني تكلمهم يعني كيعني كانها انسان فصار الطفل يتفاعل معاها ويتكلم معاها ويطلع معاها وصاروا بعدين أصدقاء مقربين